Oli babé é rasoir wanja uŋa yo mé nukaan babé: gacigo fukoyi éni wali umééŋ nuŋaar é rasoir nuŋéés é lame set miin ucigo sin éni usuwéhi waal wawu umémééŋ, nuŋar é rasoir nuciik, furéép é rasoir nak fuciik; yo écimé oli babé é rasoir nak uŋar nuciik furéép. É rasoir ébabaj nafa memeek.